Men hamisha ishga yoki o’qishga borayotgan paytimda yoki qaytayotgan paytimda musiqa tinglayman. Shu bilan men stresga qarshi kurashaman. Bu menga doimo yordam berib kelgan. Va endi ham <noise> yordam beradi degan umiddaman.